Endimi nyingi niziyamba ahabw'okuba waabona omurimo omu kicweka eki baraba baragamba orurimi ruta rutari gwanyu, konka orurimi ogwo orarumanya nikiya nikikuyamba kukora ogwo murimo ogwo kurungi ahabw'okuba nooba oramanya ogwo rurimi orugeesire ha rurimi gwanyu. <hesitation> Kandi ekindi, orurimi <hesitation> orutari rwawe o- o- ogwoyongiire ha- ha rurimi ogwawe ogw'obuzaariranwa, nirukuyamba kushanga waagira abanywani bingi abararuga mubyaro ebindi ebi baragamba orurimi rutarashushwana n'ogwanyu.